Bangladesch pegua retako kuaretako jaereta guɨnoi oyeano islamica jare bengalies jei supe retava jaeko imusica reta jaeko pop jaeko literatura jare arte jaema kuareta imiari bengalipeno jae jokua jareta ijeko jare jukurai jaereta yoguɨreko